Ñukunchik chay ima shuti <hesitation> chay mikunaparte preparaparte <hesitation> personalmente ñukapaka mas gustomi kapan shinal preparana achana granokuna <hesitation> llullu granota chata llullo granota kan habas, <hesitation> derrepente mashawa melloco, chaykunata ñukunchika preparane mas imashitik llullo granukunata <hesitation> tambien <hesitation> ima shiti imashti parte de ña mikunata rakpi ñukanchik kutin mas preparene coladita arroz cebada y morocho chaykunami ñukapak mas fuerte can y mana tanto mana tanto gushtashaka derrepenteka mas facilidad kunan tiempopi kan ñanuna fideo caldo chashna mas facilidad kapak chaykunakunata kutin ñukunchik mas gustanchik campo grano <hesitation> mas ñukanchikpuka <hesitation> mas alimento y ñukatallatak tarpusha mamillatik tarpushaña mas nutritivo ñukanchipuk lalagapan y mas saludable <hesitation> ñukami preparane ima shuti <hesitation> derrepente preparanchik llullo granukuna yanusha imashuti <hesitation> puntaka habitas, choclo, churanchik chashnalaltik mashawa derrrepente oquita, chashana rash chaykunata preparanchik o shuktik chashnallatak rrasha <hesitation> papitas oh derrepente mas cuycitowan preparanchik y <hesitation> shinallatik sopitata preparasha arroz cebadita preparanchek chasnallatak huesitota churashpa chakna kan ñikanchikpak saludable chshana yanush chashna mikunchik chaymi kapan. Kay pachapi kutin yanushllaka <hesitation> mikunchik costa granuta mikushun ñuka partemuntaka mikushkani <hesitation> camaron, camarontaka <hesitation> mana tanto pero ashkata yachani pero poco poco ña yachanchik chasnallatik mashitu punta <hesitation> camaronta mayllasha tripata shukchik mayllash chasnallatik preparane fritasha arroz o si noka imashuti <noise> camaron chashna <hesitation> mashiti yanushalla, cebicheta rrushalla preparane ña cahycunata mikushani chayta ashtawan gushtashkani yanchin chashna costa granotaka, chayllami, <hesitation> ñukanchik preparashka cebichewan chita ashwanka gusthtani ashtawan mas claro chayta preparashkata <hesitation> costa granomi chay mikunami ashtawan <hesitation> gushtashkani chaytami mikuni <hesitation> rikushkani chashanllatak <hesitation> imalaya rurak <hesitation> ñuka shuk amigata charikanchik ladumunta shina pay preprasha karanata yacharka. <noise> <hesitation> ñukuchik kay ratu rimakrinimi imashuti <hesitation> chay fiesta chashna imalaya chashan ima derrrepente compromisota charisha imalayatik ruranchik ima shuti <hesitation> mikuna imalyami preparanchik imalyami shuk actividadta charishaka oh shuk compromiso jatunta charishaka imalami ñukanchik imashuti yanunchik imalmi ruranchik chaykunatmi rimacrini y puntapika <hesitation> familiakuna derretpentepica ayudan ima compromiso o matrimonota charikpi <hesitation> mayjin rtukunapi familia ayudan chashna imatak chashna combidakpika ña mana rrandisha chaywan yanunchik y humm chasnallatak yanunapuk demasiado ministeren chasnalatik cocinera chashnalatak tukuy chayta mashkana chasnallatak cosakuna mangakuna chasnallatak yanta tukuy mashkana kan chaypuk, puntapi chashna ruranchik chaypak washaka kutinlatik <hesitation> cocinerata ña mashkasha ña cocinerata ña encargachinchik imalatik preparanapuka ña <hesitation> kutin willanchi imalaya cashan rruna chashnallata sopapak imalaya ripam arrozpuk imalaya rruranchik <hesitation> chashnallatak chaymuntaka maske todo imashuti arroz he este sopa de pollo siemre rurarin fiesta grande kunapak sopa de pollo y arroz con hornado chayna rruranchik e chasna chasnalatik cocinerota cocinerka kutin derrrepente mana pay solo alcanzakpika ñukaunchik ayudana canchik, ayudasha maquita churasha tukuylatik familia kunashi derrepenteka imlataka rrunakakpika papa llushtisha oh chasnallatik yanusha mankanuka ashkata apamusha ahskata ashkata yanusha shina ña Mas o menos gentepak ña prepran mas o menos calculando mashna gentetek kapan chaymunta chasna llatik tukuy chasna yanusha shina ña tukuy imalaya compromisota rurakji o shina orden del diata ña tukuy pasachik kutin ña kutin pasan <hesitation> mikunata chasnallatik mayjinka <hesitation> nose agradecencharin nose majinka murmurash rin mana tanto conforme rinkuna derrepente mana tanto alli caraji chaykunta cuktin lo es ña voluntad kutin ña rikuchinchik ña ricuchinchik karancik, y mayjinkunaka <hesitation> a veceska de posibilidad economia tiajika <hesitation> cosasta bastante ña preparan <hesitation> china ña chashna karasha chasna <hesitation> tuky <hesitation> tukuyllatik ña ña mashiti platokunta paschisha cahypi tukuy riji ña cocinera kutin derrepente maypi derrepente ashkalla sobrajika repetisha karan kutinllatik ashtawan mikuna degana sobrajek chayta karan y <hesitation> Mayjin fiestakunapi cuktin <hesitation> derrepente sobrakjika kutin kayandikta kayndikta calentadito rasha chayna kutin karan familiamun derepente chasnami fiesta chasnallatak tukuy chay imashuti alimento kuna praparashami rrurankuna rruranchik mana mana tanto chasna derrepente carajika gentekuna chasnallatak remash rin o gentekuna mana tanto conforme rin mana alli mikunchik nish chaykunata pero creo ña voluntad tiashkata prerana canchik nada mas